Izy ndraiky le vidin'ny tômôbily vaovao avy amin'ny aminay aty zao tsy de haika tsara bekiny hoe ohatrino fô le tômôbily efa occasion regny zany eo amin'ny soixante dix millions fa izy ndraiky e arakaraky ny agedazany ai, raha ohatra ka le helihely regny de metimety eo am'zany fa raha ohatra ka quatre quatre regny de mety ambonimbonin'izany.